Ny kolotsaina any Angeletera indray an, <hesitation> mbola mandala be ny fanjakana izany zareo izany misy mpanjaka izany any Angeletera ary io tena mbola sarobidy be mihitsy amin'izareo ny taranaka mpanjaka sy ny fianakaviana mpanjaka. <hesitation> Tsy toy ny amin'ny firenen-kafa izany hoe efa misy filoha sy demokrasia fa ny an'izareo izany an mbola ny mpanjaka no mitantana ao amin'io firenena io.